Eh eh la mana fihetseham-po manahaky antsika olom-belo avao koa gny biby. Misy izy, misy i malahelo, misy i faly, misy i masiaky.